An fomba fampiasana mixeur ndreka an, izy io an misy vy marangitra anatiny an: de mihidikodina mafy be izy io an, mandeha courant, de an misy mizara roy vatany de misy ambony de mis ambany de le ambony, de le ambony iny no anasivanao le raha totoinao de ahidinao, pihinao aminzegny bouton an, de mihodina mafy be i vy anatiny an, le vy marangitra io de potika i sakafo.